Karaza biby mandandy mandady fantako: <hesitation> voay da bibilava regny, anta, a boketra, da misy avao koa e a tramb- trambo reny da bia mandady aby zany izay.